Gonga, ɓiɓɓe adama hen gurdam muɗum ɓuri dina e dabaji biata. ka ɗii fu alla taji ɗi, ka ɓi adama alla wi mi teddini bi adama sanne. Ɓi Aadama, ana jogii alhorma. Won dabbaaji ana toon e dabbaji, ana wañaa warede majji.